Talon tegna matetiky ampiasagna azy mandeha mivavaka de ballerine koa mety ihentigny mandeha mivavaka na ihentigny mandeha mianatra ho an'ny viavy de ny lalahy ndraiky magnatao mocassin o na mandeha mivavaka na mandeha mianatra de misy koa ny tennis de afaka ihentigny mihazakazaka regny.